pie pie re dor bo nsan mu re ku wa re o nu re. a gbo egbare pa ta e píe-pie. a gbo aj̄or enu ne yen e naā ru bor. re jima jima eleme bara onne nu ti ye ar o ku ju ju ka maā yi oso e ta nu gbere ko re si-si nsan. ebe tor e re n̄ni yo ē ne na ba ka ra ga ma ra. gbere ko so kpa ra o ku loo yi dor re ari so gbere o ku to wa dor ar. ke re kere naā re nsan ju wa tor ā tor re so e ta nu ne jon wen yen. e ne re labi ko bi nsan be nu per ne yo be gbere pa ta one e boto re yen yen e ne nu gbere ru ko nsan be toro e nu re ka jure bo nn̄o nī bore e reni nsan e be la bire a ton toō jima asuwa a ton toō jima o yen o ho re ka sisi gbere o gen o wa re enu re keka lor e bo. so n san be to-ro enu re dor wa rusī. sī maā kpara bo. te kere sī mma uo le uo le re Mm̄a se nsan koo nse na ru oton nsan re do o nu dor eyoo wa lare o se otton nsan e dor egere re oke noo sa yen re, tor nsan be wa se tor nsan be wa se tor nsan re kpo, wa se otor nsan re kpo, wo yen se enure se ye. bur yen chuwa ku efa, na ntito re ba-se so a-ō se-ar se buu-e o looyi wen wa ju e te etta, ro chu loo yi ru buyi nama e nēe nu yor se be koo ma se nsan re, buyi olooyi wenju etta kōo ka se na nto no, sa yenre, odu se ba o chu wa nsan ro ku nno na m̄me nu nsan a fiya gbere, nsan ba ra chu oka rase mara mara ebur wen ru ō ku bur rene se yi but na yen re ipe-pe o oso wen dore ba wen-l, wen ka bur jon ra ba we-n. so kara kara bo ne re dor er fiȳa ru abe owi ku mba fiya ru abe o wī oku odo. atan yen jiji ye swwa nsan. ō yen fu fure su wa nsan. mur nga ga doru nsan oso e ta re baī nu bara oso eta ebo ene na chu chu o ne nsan kpe ma ekpe yen. ma nu na ke do a kaa. be chu o kor ne su-wa nsan ni. chu owiwi yo su wa nsan ni. ka nja nn̄i ni so ihan o ko de nja osoōr. wo ka nj̄a n̄ni nī o ka der nja osoōr. wiwi yo ro kur ma ba nn̄i nī ka ra yan̄ yen ru osoōr. nsan se nure kpe ma ekpe yen re